Oli babé nubajé simano surubo sanaput. So soomé nang éwagéén sén érasihon. Ēwagéén yo yoomé émano yololi yara éjoolee yanja unaaf mé babé bujaal. Ērasihon yo yoomé émano yara élunlum yanja unoomé sibutik. Ēwagéén basilé bololi bara éjoolee nak érég nésumé, érasihon basilé bara éholoof nak érég nésumé.